Ɗum waɗataako, ay koyɗi maa, taa heɓi a yari hoore maaji, a heɓi ɗi, to kanji woni a waɗira yuwa kewu ɗum, a heɓi no ngiɗɗaa, amma koyɗi maa kadi taa heɓa ɗi, kam to haala heɓki no ngiɗɗaa, ay ɗum walaa.